<hesitation> Ra ny mikasikyny posy, lai heveriko oe hevidiso fieverako azy satriao ra ôhatra posy maintigny zao de heverign'ôlo fô mpamosa <hesitation> matetiky mpamosavy ôlo <hesitation> mitarimy posy mainty, zegny zao fa agnisany hevitra raiky hitako oe diso le fandraisagn'ôlo posy.